komið þið sæl leikritið eitur er nú sýnt á litla sviði Borgarleikhússins en það fjallar um fyrrum hjón sem vinna úr barnsmissi og erfiðri fortíð með hlutverk fara Hilmir Snær Guðnason og Nína Dögg Filippusdóttir en það er Kristín Jóhannesdóttir sem leikstýrir hann Karl Þorbergsson ætlar að rýna í verki með okkur vertu velkominn takk

verk eftir hollenska leikskáldið erfiða atburði mannleg samskipti og kannski svona úrvinnslu úr erfiðri fortíð sem þetta fólk deilir fljótt á litið hvernig fannst þér stykkið já eins og þú segir þetta fjallar um erfiðleika mikla erfiðleika það er varla hægt að finna stærra drama en

þessu verki aðskilnaður þögn eftir tíu ára aðskilnað úr fyrrverandi hjónabandi það verður ekki mikið stærra og þetta er í raun alveg svakalegt drama en kannski það góða við sýninguna er að þetta drama fær ekki athyglina alla það hefði verið auðvelt aðstandendur sýningarinnar að fara bara beint inn í

jafnvel hörðustu sálir og mjólka tilfinningar áhorfenda þaðan en þau gera það ekki sem er sem er mjög gott kannski svolítið vandmeðfarin túlkun á svona stórum harmi eins og þú segir það er allur þungi á leikurunum tveimur og kannski krafa um

já þau eru náttúrulega bara risaleikarar þetta er bara eins og að setja messi og á svið skilurðu þú færð góðan fótbolta þau gera þetta virkilega vel þau

í samskiptunum það eru samskipti þeirra sem skipta öllu máli í verkinu allt annað í sviðsetningunni þjónar þeim til dæmis er leikmyndin tiltölulega

þetta er allt gert til að styðja undir leikinn samleik þeirra samskipti persónanna til þess að við förum inn í tilfinningalega líðan þeirra og í rauninni

örlítið frá áfallinu af því að þessi sýning er

hvernig við bregðumst við áföllum og svo framvegis en ekki um áfallið sjálft þetta eru þrír þættir sem

já í rauninni er þetta tiltölulega einfalt leikrit það er mjög skýr bygging í verkinu eins og þú segir þrír þættir algjörlega bygging upphaf miðja endir og ferðalag þessara persóna er ferðalag hetjunnar þar sem þau einhvern veginn gera sér grein fyrir harmi sínum og svo kemur ákveðin lausn í lokin fullkomlega klassískt mjög einfalt en að sama skapi mjög flókið fyrir leikarana af því að ramminn er svo ótrúlega skýr að þá er í rauninni flókið fyrir leikarana að ná sér í hækjur einhvers staðar annars staðar einu hækjurnar sem þau hafa eru samskipti milli milli persónanna þetta gerist á svona ógreinilegum stað skrifstofu einhvers konar kirkjugarðs en það eru ekki gefin skýr merki um í hvaða landi eða á hvaða tíma þetta á sér stað

þetta passa inn í íslenskan samtíma og raunveruleika bara ágætlega þetta

raunsær íslenskur veruleiki sem er settur á svið en hins vegar náttúrulega gerist þetta ekki á Íslandi þetta gerist í Evrópu eða ekki nema það gæti að sjálfsögðu verið erlendur starfsmaður

erlendu nafni sem ómögulegt er að bera fram og persóna

býr og starfar í Frakklandi kemur þangað á bíl þannig að

þetta gerist í Hollandi en að hafa ekki staðfært verkið yfir á Ísland það truflar í rauninni ekki

nefnir er leikmyndin lágstemmd og einföld og öll umgjörð er það sömuleiðis leikmyndin er eftir Börk Jónsson og búninga hannaði Þórunn María Jónsdóttir lýsing er

höndum Björn Bergsteins Guðmundssonar og

hannaði Elín Sigríður Gísladóttir hvernig fannst þér að þessu staðið af því að það er kúnst að gera leikmynd svo vel sé ímyndaðri ró það á að vera þægilegt að vera inni á þessari skrifstofu kirkjugarðsins en það er það alls ekki alveg eins og það á að vera þægilegt að vera í nýrri en það er það alls ekki þannig að það

virkar ágætlega það er kannski þetta liggur kannski í

gengur út á það að styðja við þennan leik þessi samskipti eins og ég sagði og í rauninni allt sem allt sem kemur inn í verkið leikmynd tónlist búningar að þau eiga að styðja við en ekki bæta við og þau gera það leikmyndin styður virkilega vel við leikinn gerir hann svolítið þvingaðan þetta eru óþægilegir stólar sem eru á sviðinu það er þarna japanskur garður í glugga sem er eiginlega bara óþægilegt að horfa á en ekki róandi og svo framvegis

það styður allt saman við en bætir ekki við sem er plús þetta verk hefur verið þýtt á

um allan heim hvað er það heldurðu sem höfðar til fólks er þetta saga sem allir tengja við hvað heldurðu að sé svona aðalaðdráttaraflið við þetta það er kannski þetta já þetta er saga sem er tiltölulega almenn eða það er hún fellur rosalega vel að hinum

vestræna hvíta við vorum í miklum meirihluta í Borgarleikhúsinu það er ekki verið

hópa þetta eru ekki flókin viðfangsefni þannig lagað séð þetta eru viðfangsefni sem við þekkjum vel og eru almenn fínasta yfirferð yfir

eitur í litla sal Borgarleikhússins við þökkum þá fyrir okkur í kvöld en minnum á að þessa gagnrýni má nálgast í heild sinni á vefnum okkar ruvmenning punktur is verið þið sæl